Impolo mandeha bus zany aho isambola, dia fandaniako amin'io zany <hesitation> roy arivo sy ray aly satria, eninzato mandeha, eninzato mipody, roanzato sy arivo isanandro, raha i folo zany a de roy arivo sy ray aly